S'avissi a passari tutta l’Asia a pedi, mi priparassi cu un paru di scarpuna di chiddi boni, còmmodi e resistenti. Sparti a chissu mi pigghiassi li robbi beddi pisanti pi evitari ca pigghiu muzzicuna di l'insetti e un produttu sprai pi quannu sentu càudu e mi mettu a mànichi curti. Mi pigghiassi na vurza bedda granni unni ci pozzu mèttiri tanti cosi dintra e pi finiri un cuteddu pi putiri gràpiri la frutta quannu manciu.